المكنسه الكهربائيه مكنه مكنه بتشفط الوسخ والغبار بتشتغل بي الكهرباء وبنطفوبيها الفرشات والسجاد من الغبار الناعم فيها كيس في جوه المكنه بلم الغبار والوسخ بعد يتملي بتطلعو تدفق الوسخ برضو بنضفو بيها البلاط والارضيات الصلبه البتدفق فيها السوايل. في منها احجام كبير لي المحلات التجاريه والفنادق واحجام صغيره للبيوت